Be cula roba li, le siule e l'ai, nui l'uma ënt ël freezer, për ezempi l'uma dui cuntenitur d'la Tapperware, la famosissima Tapperware, e a s'cunservu abastansa bin përché se t'i büte mach ënt ël freezer parei <hesitation> o a marsa o a diventa a diventa neira o a diventa mola, adiritüra mola, comuncue nui l'uma cui cuntenitur ch'a van benissim